أهلين كيف الحال؟ إيش رأيك اليوم بنروحوا في مكان فاضي نشرب حاجة ونلفوا شوية ونرجع ونعاودوا تاني؟ إيش رأيك في الفكرة هادي ؟ حلوة ولا لا؟ وكيف الأخبار؟ وإن شاء الله تكون فكرة جميلة وبننزلوا نتجولوا شوية وبنرجعوا.